نهار السبت والاحد, بتكون فيه مزيج مالراحا والنشاط, نحب نبدا نهاري بالراحا في الصباح, نقوم نتمشى ونمشي لمكان طبيعي, وإلا نمشي للبحر, من بعد نلقى صحابي وإلا عايلتي نقابلهم ونعملوا نشاط مشتركك نشاركوا فيه الكل, سوا كان ماكلا وإلا نعملوا قهوا وإلا نمشيوا للسينيما, في الليل نحب نرتاح ونرقد, وهكاكا نكون عديت نهار باهي مرتاح فيه.